أتمنى لو كنت أتكلم الفرنسية بطلاقة، السبب هو إن الفرنسية لغة غنية ثقافيًا وتفتح أبوابًا لفهم الأدب والفن والفلسفة بطريقة اعمق، كمان كونها لغة دولية لتتيح فرصًا للتواصل مع ناس من مختلف أنحاء العالم وتمنحك فهمًا أفضل لبعض الثقافات الأوروبية والآسيوية والإفريقية وفي كل أماكن العالم.